Se ma ipora seve jaeko arakaekae va pelicula reta eh esa oime amo vece pe eh iporapora oesaka reta arakaekae va reta jare eh yanemomaendua no, se amae yande eh yande año rupiño ndipo se jae, se jukurai amae jaeramo se ma arakaekae va reta pelicula reta ipora, jeje se amae